Pa avial una vía de vagacionis bien aparenti, pos alo primeru tendrás de sabel pándi quieris dil. La custión es bicheal un pocu pa sabel quándu es el tiempu mejol pa dil i qué sitius o ativiais no se te puein passal. Tendrás de miral tamién ondi vas a dormil i essu enque, güenu, tamién ai genti que le gusta de dil viendu hormi viaja. Tamién es emportanti el no ponel ena vía de más de cosas qu'alogu el viagi es un aginaeru.